Vanyama vaa- vaa- vach- vachiikaa miho kio aghire kidiba kiho vichiikaa miho hangu hakaaghira ikungu ligwie fyaira fyodora vyatika ighya hagire popo, ivo vachikaa kio- kio vachikaa midho, angubha ni muda wabho waghenda ighe shigha kijo ungini mbeva. Ivo vachikaa mpaka nyumba kio kui mkamila vachifuma vashighakijo kole ni mapere vaya kole ni maemba kana kuvikie thori taphoiho kuvikie mbai tang'ong'ora taya ungi ni kite kite kyairima. Iika kio mitho angu kya kore ni kyanaho kamili hata kinyawi jichiikaa miho kole hakaghira mbeva iine ho yatwara.